<hesitation> <noise> el kach'aj la atziaq' <hesitation> pakaq'ab <hesitation> k'axtaj rimal <hesitation> wo jun retaam rajawxiik la atziaq' ki muq'aaj pi xab'oon <hesitation> ka tzaq'kaj pi jun baño pi jun neem laj k'olb'aal <hesitation> katzakq'aj chipaam <hesitation> katzaqkaaj li k'aaj xib'oon chewa' kaaj xib'oon ela' pi kaxtilan kib'iix rinso chiran k'aj xib'oon ela' katzaq'kaj choom ya' katzak'an chiriij kel kan jun nikyaj hora o jun hora ke k'aya kan chila <hesitation> tekara' <hesitation> kach'ajaan qas otz' riliik keel li tziil e jun pa'at rajawxiik kach'aaj <hesitation> pi xib'oon rimal li pa'at k'ax nan <hesitation> e k'otaq retz'ab'aal k'otaq ree k'otaq ree jun rib'aniik laj taq rikaan pa'at rimaal la rajawxiik tikaal ka ch'aaj laj ka pa'at rimal li xib'oon kel kaan chipaam taq <hesitation> b'usaal taq pa'at el ka pa'at el uuq' k'ax taj <hesitation> xuqa wikaan qa wikaan q'uuq' k'o xib'oon kel kan chiriij entonces ela' qawikaan xa kela kel li tziil tikaal ka ch'ajaan el el ki liix li achijaab' ela' k'ax nan saq'aan wa' re yuuq' pitaq' <hesitation> atziyaq' k'ax taaj ewa' nikyaj liix kib'iix chiran re lona ela' qas k'ax keel tziil chipaam rimal ka kaqooj jun sepeey chiran xa kela <hesitation> keel b'iik <hesitation> kitz'ilaal <hesitation> kela ka kaqooj chiran wa' ka kaqooj taj keelt li tziil <hesitation> wa' keleek pues <noise> kinajtib' nan jun kiryukoon kiryukoon kiryukoon kirtzaj <hesitation> otz' kirb'an chiran ela' keer jun tiir tziil rajawxiik che qaketamaaj cher b'antajiik cher tz'ajiik jun ka pa'at cher chajiik jun uuq' cher chajiik jun kamxa' cher qas rajawxiik kii ch'aaj jun liix ela' kas rajawxiik re ka kajoon jun xib'oon kach'aj paka q'aab'.